Preferirìu esi bun a cuntrulé ël temp përché parei s'a süced calco cualcoza dë brüt pös turné ëndarera ënt ël temp e cambié la coza u si pös andé avanti ënt ël temp për dëscövri coza a süced